وش هالسوالف <hesitation> حقت فيلم آفتار صح؟ أنه بتختاري تتحكم بالموية تتحكم بالنار يتحكمون بالهواء و الأرض ومدري شو ؟ ما بعرف ، لكني كانت تعجبني هذيك الصبية اللي كانت تتحكم بالأرض. كنت احاسها شخصيتها قوية و مرة ذكية و تعرف ايش تبي.